Gyíŧi ma gini bisiri ma a dúniyaa ma, bigii jogi ma, bigii njiŋni ma, ngi bigii ɓaali ma. Híŧin ɓaale ñég hommu halaama yoof sira. Ñég barso, ahúri, ndu ugí yaa ghabi gi, unferedi ma, uga yaa ñég hommu nhabma njuuma. Antitana dét folon, he siru, ñég he, bigii njiŋi béogi, giwéli bógi giyeŧe, jato halaa bbà yoofi bsire, bégi bisiri bitída. Bigii njiŋni bége, wii jogi we jaala siru, yaa he waati wolo angi mad mo. Wee bijaa ma yaana, angi yaa mo, wi gema raa sam bilot ma a bonbéede, bombéede ma raa biman lota a bi, waati wola angi tita mange haji ma, ajogi ma, angi déti mo jogi ma foloŋ. Gimbiiŧambàa ma ngeta súm a joge, wee bijaa ma yaama bii tti lot ma a bombéede, he gí jaala, hee ma fana siri ndaani. Fúre he binŧagi waatowaati, jali he siri ndaan, jala sira a joge. Wi ma bintiimbi húriti gsire gyíŧe, gyíŧi njiŋne njala awéla, ayefe njífa, beg siri ndaani. Njifa he, yífa hi, angantu uyóbo hani untoma fota, ndu uma méti aa tti déti, te nda ahúra, ho anín hi aa ggadi gijooraŋ ma anhabtini aa tti déti. Ndi awéli hee hi, awéli he anín he, he ange mida ndétidete, nda ahúri yaa anín gommu, aa tti mada haba. Angeena dét, alaante nda alaante gí ngi gijooraŋ, njali buulu, walaa agiti ngi buunŧaŋe, we anhúri yaa ho, ghabi giinda abare bo, hee njeena dét.